<hesitation> min kaa, heddaade e ruunde min tan gooto ɗun ɓuri welde. Sabi, ruunde, so aan tan gooto a waasata ko ñaamataa, a waasataa huunde wonde. A tawan ɓiɓɓe leɗɗe ana ngoodi, so tawii ɓiɓɓe leɗɗe ana ngoodi kaa dee. <hesitation> naa a tewtoyii daabaaji ladde. <hesitation> so tawii dabaaji bonɗi peeji duu ana ton, ana huliɓinii dee. Tawdeede e gaño muuɗun kaa wooɗaa. Tawdeede kañun tan e gaño mun kaa ɗun kaa wanaa huunde lobbere.